Kauso mi shinkafam'i ko bunete kobimko'i zai gabini koze Gabi dongo Sai Gabi tafaseno haau gobim'i hin'deno aah ahh ahulam'i ko Kosi ko koskomm'i kargo jugle bufa ko juglebu ko juglebum ko namti ko'iso jolof ko'e zene Gabi jolof ye ko namtu Manda dongo ko kasi ko namtu albasa ko Kosi ko namtu attaruhu ko Kosi ko koeh namtu guita dongo ko Kasi a kanni to gomito har kauso ko namtu Kori ko Kosi hawanni ko namti adini ko Kosi kanni ka'i ki Maggi ko gomtesi ka'i ko fati boni ko juglebu ko juglebu naskom'i Sai ki bafte boni ko moyi komoiko ai gomito Sai tishe bu'do? Sai ko ko buni shokonko ko namtu labi bule ko ko ko ko bene lebim'i kobingo joko ko- ko kur'biti ko ko kur'biti i' kur"bonko wom'i ki ki naso lashim saiko baqte ko baqta too Sai ko boqte bo gabim'i ko ko moiko hau gabim'i Sai bo gabim'i. Saki ka kazabu ka zab lugde ko wartu ko warnom'i ko Kasi ahau shoko too yo Andi yogommu onshe bo dawam ko namtu kumba kofe bo kanni ko kofena ki kumba saiko namtu boni ki kumba saiko namtu shoko har yanxu ko kas Yoko yo monde ko kasko Yoko yo monde yo mondem'i Sai ko ko eshetu Milla, Milla wori a moki abo dawa ko shinkafa a a'ina zai ai gomito ko abo dawanma gomito ae gomito to kauso me Andi 'yabu ta Sai shinkafa Sai taliya 'do saai Miya taliya ma dongo ito jolofni ye ko Kasi dongo ko kasi ko kasi dongo marai bu kabna Gabi hin'deno Gabi hin'deno yee ko ko kas manja ko kasko manja ye ko kas lasar ka- kas lasar ko kasno lasar saiko kas kuita, kuita se Manda komo komoi ta adadi yo ko kasa kanni ki Maggi ko ko bine shoko ko buko shokom ko namtu kumba ko he boni deke'b sannan ko moki bo dawa azaman azaman yo kauso kenan baya a somye Andi Andi Andi 'do Sai uro Sai uru Sai uru uru duwarongo Ko'e duwaronko ko'e urini ko esi Manda ki kuita ko ko esi ba'dau ko kasko Manda ki kuitamu Sai Sai ko kas morr ko namtu labi ko Kasi a moki bo dawa kofena kumba kanni komoki mo dawa azaman azaman aza azaman somye kenan Amma kauso na zaman nibu Milla kaiso a ankota Ina tusa ma ankota sisi si Gita tusabu bare su'e eso Muni Kuma mu inaa tusa mu'ee eso u enko esomi Sai mugo Riya mu mukaletu caho mukalano shofo mugo mugo mu <hesitation> muzohi a Gabi mu'ee woto mu anko watommu'i Sai mu urta Gabi Gabi Gabi Gabi abun nan iyy Gabi urum'i koze luma ko namti ko namti luma kushi ko kase ko namti labi ko kasai ko kaskom'i ko namtu kumba kofe kanni omoki ko esa Milla agosu kase b- bo dawa to kaiso mi ak ah abunan asomye mi kuzandanni fah gandu fah gandum a iko gandum ko Dina bano bu saika takeno takeni bu waneko ko 'detu bano ko anta ko inabu ko dingo bano bug'do a mananko zugo da'inko 'do k kauso fa. Kaiso Andi Mara buma 'yoto ma barmu kawuranmu bare ee maram'i aso- asomi me andibu Wai yotoma anto miye Miya Miya maram'i si man ka maram bu bare eiyoto to somye kuwa rutanmu maram'i ko ina maram'i ko dutu bano ko dino bano ko kastu tusa ko kasko tusam ko ese ko esko esam'i ku- ko go Riya har kaiso ko namtu shoho ko namno shohon kozofi a har har Rei ko nam Gabi ko zofti ka rem'i ko zano karem.